Lo tristi es qu'es el país ondi más arrexurdierun ala puebración endígena, una locura. Hue'l país dela vergüença del apartheid. Peru pahi qu'ogañu tó essu pos lo van queandu patrás. En España la genti sienti Suláfrica i se recuerda del mundial de fubu que hue'l que ganó España. I tamién en España tola genti conocemus la estoria del Nelson Mandela i tolos añus qu'echó ena carci. Tremendu la que prepararun los uropeus pallí!